<noise> Noy soobajo am? A vi a-a yiɗi beddugu sembe, sembe no hollata na, lallel aɗo maari aiki fa. A fuddan duggudu, a yelna, a fuddan yubdeem-nyamugu nyabbe, nbolwo, a yelna, a fuddan ko a waadata pat ɗo beddinte sembe, a yaran lemo, a yaran kankana, a yaran.